Mweri wa kwanza, mweri wakaviri, mweri wakatatu, mweri wakane, mweri wasano. mweri wasita, mweri waka saba, waka nane, mweri wa kanane, mweri watisa, mweri wa kumi, mweri wa kumi na moja, an mweri waa kumi na mbili